हम देखले रहनी कि कल तोहिंग साथ में पढ़ाच्ये। इससे हमरा लागल कि तू दूनों पढ़े में तेज हवाच्ये। अगर तोहिंग मेंसे केकरो एगो के गल्ती होखेच्ये। तो दूसरा उकरा समझावेच्ये अगर तू दूनों एक। अच्छा दोस्त होखेच्ये तू दूनों साथ पढ़ेच्ये हमरा। लागल कि केकरो कोई सवाल नहीं समझावेच्ये। तो दूसरा दोस्त उकर मदद करेच्ये। इससे उसके पढ़ाई में भी मदद हो जाएच्ये।